Tushlik uchun salat bu judayam ajoyib ovqat hisoblanadi. U bilan biz judayam ko’plab vitaminlarni o’zimiz uchun qabul qilib olsak bo’ladi. Bu esa bizning sog’ligimiz uchun judayam foydalidir.